Nde mi nani nyalde Salasa fuf sai to ɓerde am nawi, ngam mi anndi e wodi goɗɗi shiriji di min ngatta e inaare kuugal am. raa bo wakkati shiri ɗun wari sa'i ko un julaata. Nyaldego fuf, so mi noddi goɗɗo koɗo wara ngam min aljo, sai mo wiya, o wawata ngam wakkati dun nandi e wakkati julɗe. A anndi enen fulɓe fuf un ɓe julɓe, min bawaata min bishsha julde dow koɗume.